<noise> Karazagna mofo le haiky gatô, pijà, ambergera, mofo be, mofo bota, mofo brioche, mofo akondro, mofo atody, mofo sôgnambo, mofo mangahazo, gatô sôgnambo, mokary, bolabola, tacos, godrogodro.